وحد النهار في الليل، كنت وحدي ايا ونسمع في <hesitation> الحس البرا. نسمع في الحس نسمع في <hesitation> الصوت الأقدام الفوق في <hesitation> في السطحة، ايا و انا خلعت، بعد كي استجمعت <hesitation> الس-شجاعة تاعي ورحت <hesitation> شفت، ايا نلقاهم <hesitation> وانا خايف ايا نلقاهم زوج قطوطة ولا تلاثة.